<hesitation> sikat gigi ma manfaat kai ngoe salah satu manege <hesitation> bisa wo si pake wa si- wa sikat nanga o kia nanga nanga ingiri la supaya i <hesitation> i o kia i tebini wa sigadono nanga na- o kia nanga ingiri mane i tebini ua karena sikat gigi wo pake ua so.